Dhumes chacharekho akhanii qiles khas gar manyiii maan yedhen samawati Khan akhan lafir marrr khun yaani dhumes khun dheke rawothe inin woth kusanyamaa khaa midhathi borroann iii bithaa iyoo fuldhur kheninen dheke rawothethu woth kusanyikamee dhuathan dheke rawothethu dhumes itee iskhun mayedhen qilesthe qiles khun dhumese itaaa